Planshar-pase a sunu nɛ o cama yi sia a'o yi mina a han han zinu wese to o we bɛ a be han si ni wa ama se ho fɛri a ci a ci'an yirawe ani ji dɛrobe nɛ wese o to oyi zani to'o ɛnɛ to o sin wa ma tete